Gmaalu ma nhúrni we gí maalu béede, gi maamu ŧambe, gmaalu ŧambe ndu ndi wee wi yaanti mo, ndi nloti wi mo, inan wi yaanti. Ndi uwéeti mo wi yaanti mo fana, umadawi yaale gileer ma ɓéŧ mo, inan wi sud, walla wi gí ngi blotin bi ma de. Ndi woo tu madama mo de mbon, mma btów, fyee bi roɓa.